<hesitation> a pungnung gaan mang ki gu am piwu am ampini kigu ama wad, ama nong mang <hesitation> duniya ko kuma pishe pung nungha wu domin ya wad pungnung khin kaya <hesitation> hali gu ammang yinnu hin bi ki a mughum khin kayet wad pungnung ha don a wana meh gu gabi pungnung ki wu to khinkayak ko ghina ko ghi lak pung nung ki pang a pi gaan, ma shenong ko wani tin mang hali pung nungha ke gu a a a a pinung a pinung ghi wara ghi wad pung nung <hesitation> khin kai ya wu bi hali pang pung nung. Khin bi hali pang pung nung hu aye sakani ta ak mang gi messu to ga nong mang gi meh iyal kuma ga a wad khin kay pung nungha gu ko ghin na ko ghi lak ma a ma a she nong ko, kwa wani ta dang mang gi meh dai dai yu.

Taal gu ga wad ha ghi yughai ye bapi yu to ghin na ɓillem bapi kuma ki gu ghi wad kayakhu ma je pyok pinawu a kuk ga a khin kwallak gu mi yad gawu nim hawu am, am ki gu ampiwu kum kwarak bapi am bak timong amng gi meh ku mhi dangha daidai mhi timma iyal mang gi meeh ya mughuma a pishe ya mughuma am yugh ye bapiyu gukha yorakha, nimsa am yis <hesitation> wukyai nang mhi bomkam a pi shi ɓillem mhi bomkam mi timma nyim, mhi bomkam mi tomma iyal, mhi bomkam mhi pat pahat ki na nana akhin kassom, aye tommonghom gu ma a tommong mana wukyai yomma mhi kigu ni pung nunghawu, mhi kyol wukyai yomma mi myep gu a mugh sin ko mhin na ko mi laakwu mhi kip wukyai yom ye bhoski gu. Ma waran zin kuma mhi war ki gu zinnai ko mhi laak khin kai mhin nawu, mhin kyol wukyai yom mi pung nung haliwwu, hali pang a mughsin ah, min ma a mugh min. A wana wu, waas gu mhin mang zinu mi tom iyal mang zin kuma kigu <hesitation> bapi she ko pi zinnu mi pi zin. Mhi kyol hin myep gu hin ma ma a kum kwarak bapiyu aye <hesitation> kwal bapi yom ye kam bapiyu. Kaasom a ko gwa lokaci ma da ye kam bapiyu, mhi kam bapi ni kaassom, mhi kam bapi nɨ <hesitation> ma gunghom ma gu ma piyommu mhi kam bapi ni <hesitation> gwap nati gu a piyommu ai ya mu kuk <hesitation> timmong iyalla mhi kuk shi ɓillemma kigu ma sam ku mhi pi mhinnu, mhi taksin bomkam kuma ya mhi kuk dai pung nung ha.